<hesitation> ɗun kaa miɗe waawi wiide Miisee Mali sabi too ni woni to njahami go'o. <hesitation> so ɗun yaltii hen mi meeɗaa yahde nokku goɗɗo <hesitation> nokkuuje goɗɗe dee min anndanaa ɗun sann. <hesitation> So wanaa ɗun kaa min kaa ɗo miisee woni fuu miɗe yiɗi so ngoonga yahde e yiyoyde ɗun.